leddi Brazil ni leddi de ɓe andidiri be nyamugo malori be nyebbe, ɓe ɗon nyama, ɓe ɗon rema malori be nyebbe sosai, ɓe andi ɓe bo be nyamugo ɓikkon leɗɗe irin mango, lemu ayaba, kankana, abarba ɗo ɓe andiri be mai bo ɓe ɗon mari irin species ɓe viyata ɗo irin bana kuje ɓe watta ha nder takai u'ra bana kanampari, masooro, citta munci ɓe rema ɗum sosai bo ɓe ɗo nyama liɗɗi ɓe ɗon nyama kusel.